Laha ty fomba fikolokoloako ty fahitàha ty masoko aloha, matetiky zaho mihina ravim-bele, misy aho mihina karoty. Tsy de manakosiky setroky loatsy, tsy manenty raha mazava loatsy. Lafa mitioky ty andro, manisy solomaso mba fiarovako ty masoko. Zay ty fikolokoloako ty fahitàhako amy masoko.